افضل انو يكون ليا مكتب بكل اللوحات الي انرسمت لأن اني اشوف اشوف اللوحات الي انرسمت اشوف بصمة كل شخص بيه اشوف الفن اشوف الأبداع اشوف الجمال اشوف الرقى اشوف ال ال رقى داخل كل لوحة داخل كل تفص تفاصيل ف احب اني اتعمق بهذا العلم حتى اعرف العرق الى انتمى اليه هذا الفنان لكي يرسم هذي اللوحة.